Kalo acara yang nikahan yang ideal sih itu kan tergantung pribadi masing-masing kalau yang kayo biaso kan kek gimano yo kek harus nyewa gedung, mahar nyo yang mahal kan macam bae kek yang kek angkatan nyo tu kan harus bikin pedang pora, iya itu kan tergantung pribadi masing-masing tapi kalau emang nya kek mau nikah missal nyo aku mau nikah ni, terus sicewek nyo tu kek mau yang mewah harus yang mahar berapo m mobil atau tanah kek gitu sekiro nyo kiot dak menyanggupi kek gitu ya dak usah di lanjutin, ya lagian kan nikah yang tadi kan udah di jelasin jugo itu kan sacral bukan masalah habis nikah udah gitu, jadi harus emang-emang di pertimbangin lah, lagian dengan nikahan yang sederhana kek cuma mas kawin nyo berapa ratus ribu kan dak menentu kedepan nya rumah tangga cepat tau lambat rumah tangga itu kan tergantung pribadi masing-masing kalau untuk resepsi nyo sih iya. Sesederhana mungkin lagian kan sebaik-baik nya cewek kan tidak menyulitkan mahar buat laki-laki, jadi ya kalau bisa sederhana ngapo harus mewah-mewah lagian acara nikahan itu jugo gak nyampai bertahun-tahun jugo paling tigo hari dah selesai lagian orang cuma ngomong wih nikahan anak orang tu mewah nian, pake pedang pora itu kan jugo dak selamo nyo di ingat samo orang tu pasti sebatas seminggu setelah acara tu pasti udah selesai, lagian kalo acara besak-besak jugo kalo ado kesalahan pasti tau lah emak-emak di dusun kan biaso nyo, kek sambal goreng ih nikahan orang tu besak nian ini ni tapi masakan makanannyo kurang enak, atau pelayanannyo kurang bagus, jadi yo gitu lah di pertimbangkan gimano bagusnyo mau sederhana mau ewah itu kan tergantung pribadi masing-masing.